गंदों कार्पेट रहच, औ को अपने को साफ़ करना चाहिए। सीधी सी बात रहे थोड़ा सा सर्फ एक्सेल लेवे, थोड़ा सा एरियल वेरियल लेवे। फिर औ को पानी में डालके कारपेट को पानी में डालते, जब घेस घेस घेस होवा। औ का जितना भी मेल रहवेच सब निकाल देवे। ना छे बहुत साफ़ क्लीन व स्वच्छ बनायी जायच। ने एक नंबर अछे से दिखेगा, पूरा ना अपन साफ़ करे ओ का पानी डालना भूलो जायच। वापस पानी दूसरा भरना जायच, औ का वापस से घिसना घिसना जायच। दो तीन बार सूखा जायच, फिर ओ का धूप में डाले जायच।